Kangama cha kwanza ni mswaki kamakaba mswaki ngasambia cham kamesambia chamo nganywa kashai fo hobare se ngamanyua kasi ngamnywa kashai tukavanga utaratibu na mama na vana sweinda mareni isousu kwa kulia ni handwi yete saria heya kanidua sari tukaela shuli sozo tukamvafonia chapu tukaanze ivelia na umbeli mburu mpaka yeshikasha kwenye saa tanu saa sita twema kasozo, mama kaita rungku nguku kora wakachao kakuwaya ukaatua pumzi kampaka kwenye saa saba na nusu atitichwa cheliyeta kwaya tukala tukapumzika mpka kwenye saa nane saa tisa tukaulia mvundu kwanza nyenetema tukachetema mpaka saa kumi amnwa kwati wale kweti zukuzichia rikoni kachia rikoni kwanza cho changoto basi tuka fzova lia virir twe- twetacha ngoto twivi katika mapumziko barazeni chochika yeta ngoto tukala tukamem maila tukasali tukasali tweshilala